बिलइया एक घरपालुवा जानबर हँइ । अक्सर करके बिलइया हम्मर आसपासे रहतियाँ । तभुफे अभेतक हम्मर समाजमे बिलइयानके बारेमे कुछ गलत धारण देखेक मिल्ता । जस्ते कि कुइ मनै यात्रा करथे डगरमे नेङ्गथे कहलेसे अचानक बिलइया काटगेल, डगर काटगेल तउ ओहके मनै गलत मनतियाँ आउर कुछ देरतक रुक्तियाँ या कुछ देर रुकके थुकके तब केल आगे बढतियाँ । अइस्तहिं दोसर एक ठो गलत धारना का हे कहलेसे जा बिलइया रातिक कुहिक घरके आसपासमे खुब बस्ता तउ उ घरे कुइ बडा दशा आइथे कहिके फे <hesitation> मन मनलजिता आउर जउन समाजमे एक बडा खराब रुपमे लेहलजिता ।